Za koa mampiagnatry zanako mitikigna bisikleta zegny ai <hesitation> volôngagny kalôngagny ai mividy bisikleta leha <hesitation> misy laroa <hesitation> hafa le manôhagna agnanji eky za ai dia <hesitation> atosiky môramôra izy de <hesitation> a reseko lahatra mba oe tsy hatahotahotro de avakeo aminjai, kô fa le commence managna equilibre igny izy de avelako izy raiky fôgna mitondra agnanji fô asaiko mandeha miadankadagna.